طبعا، أقدر أعالج الأمراض. ما أبي أتحكم في عقول الآخرين لأن هالشي بيخدم البشرية كلها. وأنا ما لي بعقول الآخر، وأنا إيش دعوة بعقول الآخرين؟ علاج الأمراض أهم. أني أخلص الكوكب كله من الأمراظ والفقر.